Pues in xapo kate para in trastetin se kin papaka kate de mieke kate de polvo de ke atl para yek tlapapaka seki de okachi mo chihua esp <hesitation> a huan seki amo huan kate in xapo para se mo papaka niki kate in xapo para se imahuan kate xapo de okachi huelik mo inekui huan seki amo seki moloni seki amo niki yik kixmati in xapo para in totson moyek papaka pará kate seki de okachi yek kuakualtzin mo yek inekui huan seki amo kate de diferente xapo niki kan in xapo para tlapakaske in non okachi den de polvo tikui luego tikui okse kuak yit tlapakatoke tikui ocse de ocse xapo de huehueliktsi mo inekui para in to totsoma ika tik papaka kate seki de moloni seki amo O niki kate ocseki xapo de bueno orita kistoke de okachi huelike in ni olor hasta para in toma niki de yi atl niki yi kate para se mo yek mapapaka antes de se tlakuas niki kate ocseki xapo para in to vasotin okachi kin yek kixtia okachi yek moloni okachi yek tlapapaka okachi yek kuakualtzin